सउदी अरब मध्यपूर्व में स्थित सुन्नी मुस्लिम देश है। एमा इस्लामी राजतंत्रा है। जैकि स्थापना दो हजार इस्वी के आस पास साउथ द्वारा की गई अति। एमा धराते रेतेली है। तथा वायू उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। एमा एक अनोखे परंपरा है। जय मा सभे महिलाएं सउदी अरब की एक बुर्खा नमक कस्तुम पहनत हय। जय मा उनको पूरा सरीर और मुंह ढको रहते हय। उनका ई उतारन की अनुमति ना ही होत हय।